Gny teloscope izy io manahaky jumelles io, gny verres miasa aminazy ho misy zoom io ka igny mapagnariny, hotrany hoe mariny ahitavanao, mariny eo koa na lehibe eo koa le raha hentianao lavitsy na ohatsy hoe kintana gny hentianao aminazy da hita aminazy eo mariny kokoa.